അമ്ബേര്ഗ് പാദു ന മാസ സുരുതു ന മാ സേലേച്ത്। മല് പോദു ഓഉ മാസ ബോദു ഇന്ദു നന്ക കോരി ബോദ। ബീഫ് ബോദ, തുര്കേയ് ബോദ, ജിന്ദ ബേഥ ധല। ബോദ ഏവന് സുരുതു സേലേക്ത് മല് പോദു സേലേക്ത്। മല്ഥി ബക്ക ഓഉ മാസ നു സരി ആദു ഗ്രിന്ദ്। മല് പോദു ഗ്രിന്ദ് ഹി ബക്ക അല് ഐത്തു ന മാ। <hesitation> ഉപ്പു കാര തുന്തി ബേല്ലുലിദ। പോദി ബക്ക വേഥേ ഓല മസല പാദു ലി ന। മാ ഭക്ക തത്തി ജിന്ദ ബ്രേദ്ദ പോദി അലു। ദൌപന് ഏവന് വത്തു ഗുദിവരേ പുര ല മിക്സ്। മല്ഥു ദു ഏവന് രോഉന്ദ് ആദു ന മാ ശപേ। കോരുദു പുര ശപേ കോരുദു ബക്ക വര। വത്ഥോദ ഏവന് ഛത്തേ മല് പാരേ ഛ്ഹത്തേ। ആദു ബക്ക ഐത്തു മാസ രേഅദ്യ് ഹമ്ബര്ഗു। ഹമ്ബര്ഗര്ഗു പാദു ന മാസ രേഅദ്യ് ഏവന്। ന മാ ഗ്രില്ല് മല് പോദി വേഥേ ഏന്ഛല മാ। ബോദി ഇത്ത ന മല് പോദി ബര്ഗര്ദു പാദുരേ।